Bandan sakiraawo e dow ko ɓeydanmi hollugo ma e nder dabareji no watta ko tawe jande maɗa yehi yeso, gonga non duwihi wadi tawai hakkilo de futti waji bano tawai wartiti hakkilo muɗum nokku jande. Neɗɗo non yidi jannde amma wakkati fuu a accai facebook, a accai tiktok, a accai whatsapp, hakkilo maɗa a sembe maɗa fu a itti a watti ton jande saɗe te. ngam mijo maɗa warte de kulleje latiɗi ɗi gonda ɗi ndara ton e wajibi non tinno da keɓana hore maɗa charei keɓe nokku gewudo joɗoɗa tawai e ɓernde maɗa e resini no ɗewtira nde, a tawan jande maɗa yahan yeso amma ta hinnanake kulle fereji fu a tawann ɗun ɗon ɗun toron jannde maɗa, mi sennima mi yetti ma fofoma